जूस एभी चौं होन रो जो से बजारोंदे होन चौंखियानी कुंजे कुंजे किसम के हो चौं। बैश माटी चौं होन या जो हमारे घर के धन हो तो टेटके लोग होन। या सबसे बढ़िया ब्लागों खानो मुन्हा जो घर के चौ होन।